أكبر حيوان على الأرض هو الحوت بالأزرق, والذي يصل طوله إلى تقريباً ثلاثين متر, فكثيراً من الناس يتمنى أن يذهب إلى رحلات ويشاهد الحيتان في المحيطات.